He a fngúuloolo fngúul fo ugí nga ahotin gíti. Ahotin gíti hi ma bânyaana bo a mo alama. Alami ho he de, hi ma yigi hi ma megsi megsi gwili ma. Tita a btootin biñaŋ ma, hana a gwili ma gii giteengi ma, hi ma hi mee mmegesi gi ndi we gí mo haj agí ngi njali ma, anmegsi megsi btooti bii giteengi go. hamma amada daangi biñaŋ ma, ayaaŧu wembe hinooni aman ñaa gtan fli fli ma ugaadni haji ma. Dog gembe geegi ateeg megsi megsina wi ma tíngani, a fngúuli ma, a biñaŋ ma, holi geenan toorale, ganti gingiti maa gii ttin gí mo glaŋ. Me bari hínooni anan giti uduulu willi ma, a wii gbango ma, a gimegsi megsi biñaŋ ma wi ma tingani bigolla ngeenan yaa han bâabegaa ggaadi wo, baa ggaadi wo, ginan gwili gtooti gudi bo. Me alam hi mee teeg megsa hi ma hi gí ngi sembi ndaani a gi ma. Dong halaa tteeg jédi wil wi ma húri yaa wii fnbúŋ, unan wi yaa nyaa, unyaa wi, wiinde wa atída. Uteeg holi hole njali ma uteeg holle, habe alamin ngi yóbodi btooti billi ma, aholir holirni fnɓigi ma. Biginooni bég gi ngi a fŧafi ma bigerini, a fmegsinte, títa a fngúuli ma hana gwilin gudi ma, han bân bóg de gasamas wo hando de. Súm wo toorat biñaŋ fnbúŋ, te wi ŋati gbúuta bigi ma húrin yaa bii tta gaadi bidéey, ŋati bidée ma húrin yaa bii tta ggaadi gbúuta. Bigolla tów bii tta <noise> <hesitation> gaadi wil a wina gwilin súm ma. Bigolla fana tów, mbolo bibadir badiri ngi bàa ma, biyaa hala hondi yaate habo, hala hondi yaate habo. Dong fo ŧiɓe wi ma bagad nan a gwili gasamas wo, alam ma hi ma mada daangi biñaŋ ma, anan wi sów. Anbagi ñíni habo, ambagi ñín gembe, sa ameese, winooni gaja wee wi nsów wee wi, wee wi nsów wi. Sa ameesi ngi biñaŋ ma, biñaŋ ma anan húri njali ma biñaŋ ma mada sówni gina saanti gii súm go; Basgo, súm ma wúflu, <noise> madana yaa resi njiminhabi ngi wil súm ma sów wi, súm ma bóoti bâan a fnɓigim bâan ma. Dong sa adaangi <noise> bâan, anan sów wina súm ma anan túm biñaŋ ma mmeesa a ffoda wi ma tíngani biñaŋ ma gitti, baso ndi súmi yaata a fnbago, gwili ma gdúba gíŧale a gí, gwili ma gdúba giŧale a gí dong wembe uteeg sówa. Wili ma wúflini resi njiminhabi ngi wil, <noise> baanan gaade wi ma raam ba, ñe nyaande wi teeg sówa, hina alama mada wi sówna. Hinoo hini ɓig fiinde hú mee mada fmegesa, hinoo hini hú mee mada megsi fnɓigi fiindi ma; Fnbúŋ ma gaaji ma biŋati, gyaaŧi ma hando mo a fiin bân fo bideeŋ gi, fogí gyaaŧi gsati yo, mma biyaa binbesir, nesba, binbesir gi gebele, senegal gebele. Te wi unan meese hando, ndu unaŋ mo tita a njogu wo hana, gwili fboji foofe, umada gitini uduulu wiindi ma. Halla ungiti uduulu wiindi ma, uwéeti momu unwéeti hal fana, nwéeti ndi uyaantiti fana mbolo, a fiim bâan <noise> ma ñe tów, nga a gingaraŋdi, damba uber. Ma nŋati fi hando into wúsi fbogi gobo, a fnbogi ma uwúsin bembe unan to jeti ɓaali hemma unan gí hemme, ubooju. <noise> Bari we wéeti ndi gimmegsi gee mo ii tti mada wúsi, boji béebo, mbee bo bojin ɓaŋ ma, inan jeti bogim bo <noise> mee hinoo hini ndu umada megesini fboji fiindi ma gingiti giduulu giindi ma, uma mada megesi boji fiindi ma; Hú ma mada suumidi fboji fiindi ma, umada tínga boji fiindi ma mada boonja, a fii dan laŋ ngi folla fembele, <noise> wiloosi aa ggaj uriibale, <noise> hanu umada gitini mbooda unan to unan luus, nduduulu unyalte hanu udan, hanu udan to, <noise> a mo we fondi, biñaŋ bân ma de, bondi biñaŋ nesba, ggítim bâan ma gí mo a giim bâan, baso be yaa beeg bo asan <hesitation> fo gibaratin Haala. Wilaa bâan yaande, winooni raa bâan bâgina ngi wi, uto mo hatíde a btooti, nesba, gilima goo ge, yente nyaana gilima a fwéde, ge ndu ugi mo ge gi gboonje. ñuñuu waa gga hando, fo nesba wentele uboonji utída wee wi bâgaadna hando. Utoo mo a gwili ɓaas go, fboji fe, fe gí fboji, fŧuuti ɓaas ndi gi gaaj. A gi furi golla ge, mmejo ma fana wi gada a gada a fiim bân ma, yaaŧi ga hando mo, uñóbu wi ma, wi ma húri ndu udondoŋu mo ndu uyaa mo, ungiti wi ma raa nan. Ganti ginraa gmali ma gi, unto gegi, umada ɓali bgo biindi ma umada ɓali gdinbayaa bigiidi ma a wi ma, ñe bbiiŧa wi ma unto ñaŋi hala aber, batí. He gmali bógi, giraam bàa ma gii goliyaatale a ffilim bâan ma, gii gí gi ma húri yaa gin bóotin bâan, bâgina ngi rúuti, bâgina ngi joraŋ ma gdaatu, a haayi yo, wi ma bân yori regiregina we gí mboli binjedi bógi. Bini biyaa bo biyeem, te bége binbúŋ ma bigina yaa mo biyaantiti gin gembe, a bango folla féle, ganti ii tti ftuug mo. Bari ñen yaandi hali fana ttim mada yaanti gobo aa ggaadi njaati, mboli bâan bitida bân ba ngina bóotidi mo hando mo; Wi ma gina haji ma sam bâyisdina asaar, wi ma holla mada yaa, hommu mada wi yaa. Te yísna leefinde a gwili giwoot, <noise> boli ma ungi húri mo hala ahondi he jédi wilin hala awondi, woledo uto saanti ateengi wili wembe uu ttin saanti ma, ham bi ma gwili ma sów mo unan yaa ha mbiiŧa hala a hondi yaati wili uhondi flee fe, mo yaa unsuu ma weeti, uwootir des, unto saanti ngi hala aber. Dong wi ma gína haji ma, sa alam ma ndaangi bân, a giɓéeŧi ñuga ñuugi gbango gsib ma, wi ma tínga biwooti ma bigee tta bin, bigee tta yaati ndaani. Gmali bogi bii goli yaatale, unraa ba handomu, rúuti we gando haato waati, wu ga dommu, binwomi wi, wi súmnati mo, uu ggege di gifuuŋ giduulu, hódi uduulu uu bba túm a wi ma. Wembe undúbatu wi ndaangin bâan <noise> win daangi bân a wina ginraa, giraan gmala. <noise> giib bege, bâa gi bindogtine, handembe alútim bâa wo we, a fsíŋim bâa fo fe, we wina gdiin ma bingi túm mo a wi ma. Bari ndu uñín mo a mo, giliitar gii bgeege bo binyaana, geme, we wéeti a waati we, njiminsibi ngi njimin ngu ujiif, wee ugi bwom mo baso, gmali ma gaaj, gjíli ma gaaj handommu. Wee tínga hando wii tti seertanle, bari mo ndu uyaa hun yís bà, hú ttin ŋaba raa, binbinte, biñaŋ mbinte, boobi bân sam alama daangi bâan gíŧ wi ma tíngani aɓéŧ bâan, bâan ma ngi gmali bâan ma bindatu, fo nesba btooti ma a bbarigali ngi bâan ma.